Sao dia hoe nisy zavatra nataoko tsy tianao sa nahatezitra anao no mahatonga anao kizintina ohatran'izao? Sa ny tany ampiasana no nisy zavatra tsy nety? Sa nisy olona nahakizintina anao tany ivelany tany? Teneno foana aho raha ohatra nisy zavatra nataoko tsy tianao an! Tsika mantsy miara-mipetraka dia manahirana raha milongilongy lava sy zavatra tokony iresahana nefa tsy tenenina!